ମୁର୍ଗା ମାନେ ନିଜା ମାଲିକାଁ କୁ ପରିଚଯ କରୀ ବାରଂତୀ କୀ। ସେ ମାନେ ସ୍ନେହା ଦେଖାନ୍ତୀ କୀ। ଉତ୍ତର ହାଁ, ମୁର୍ଗା ମାନେ ନିଜା ମାଲିକାଁ କୁ ପରିଚଯ କରୀ ବାରଂତୀ ଏବଂ ଅନେକ ପତେ ସ୍ନେହା ଦେଖାନ୍ତୀ। ନିଜା ମାଲିକାଁ କା ନାମା ଧନିକୁ ଚିନ୍ଦୀ ବାରଂତୀ। ନିଜା ମାଲିକାଁ ପକଖରେ ଚାଲୀ ଆସ୍ତୀ ବାରଂତୀ। ନିଜା ମାଲିକାଁ କା ଉପରେ ଵିଶାସ କରୀ ରଖୀ ବାରଂତୀ।